Amin'ny karazana satroko ndraiky misy amin'ny sikininy amin'ny andro mamay de misy sikininy amin'ny andro magnintsy; le sikininy amin'ny andro mamay mba mba hiarovana amy masoandro: i kasikety ndraiky satrobontsiny, fa izy kôfa ma- magnintsy satrobà fôgna sikininy.